نعم، يمكن أن يكون للفن تأثير سلبي على المجتمع في بعض الأحيان ومنها <hesitation> ترويج للعنف في بعض الأعمال الفنية مثل الأفلام والألعاب وتعزيز الصور النمطية ممكن أن يساهم الفن في تعزيز الصور النمطية السلبية أو التمييز ضد مج- مجموعات معينة، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والمحتوى السيء في بعض الأعمال الفنية.